Misr madaniyatiga ke’ladigan bo’lsak. Hammamizni miyamizga birinchi navbatda afsonaviy o’sha misrdagi Fravnlar davrida qurilgan minoralar ko’zimizni oldiga keladi, ya’ni har xil o’lchamdagi katta katta <hesitation> piramidalar hamda nil daryosi ko’z o’ngimizga keladi.